أفظل طريقه لإنهاء يومي هي إنه أخصص وقت للاسترخاء قبل النوم ،عادةً أبدأ بتناول عشاء خفيف ،وبعدها استمتع بفنجان من الشاهي، وأحب إني أقرأ كتاب ،أو استمع للموسيقى الهادئة ،بعدين أعمل بعض التمارين التنفسية لتصفية ذهني ،وهالروتين يساعدني لترك كل الضغوطات وراء ظهري، قبل ما انام أكتب في دفتر يومياتي عن الأشياء اللي حصلت لي اليوم ،وهذا يشعرني بلامتنان.